El papel se hazi tritulandu madera o pulpa de prantas en augua pa avial una pasta. Aluegu, essa pasta se destiendi, se seca i se presa. I ara ya namás que quea el cuertá-lu pa dil hormandu lo que vemus comu ojas de papel. La verdá es que vien bien el paral-mus a pensal dóndi vienin tolas cosas estas porque assina semus escapás de valoreá-las i no quexal-mus a canuná.